<noise> To kifey no ane ayma ci wokan ŋda wokan ayga bay. To ba iŋgay mo kulu irikoy halitta yan no, zama ni di kulum yaŋ gono gargaza yan gono dooza yaŋ kulu goono, bello yan kulu goono turji yan kulu goono, ikulu day kifi yano kan boro ga ni mayo bay. Sauran kifo kan boro si bay kal day suuru. Ni dii day kifey wok kulu dinga maayo no igoda. Ni dii tiriyanday da sauran bello yan ni dii day wo kulu daya kifi yan no. Ni dii kifey wo maayay ga baa gumo, ni dii kifey wo wokulu dinga mayay. Kifi wane kifi filana no, kifi wane kifi filana no, kifi wane yakine filana no iga ne a se, kifi wane yakine filana no iga ne a se. Kifey gono kala kala no modiyan kulu kifiyan no kan irikoy ninga hari Yan te. Ni dii mo kifay iga baa gumo, ni dii kifi wane Yan kulu dinga mayo kan iga Kee da. Kifi wane yakine no iga ne a se, kifi wane yakine no iga ne a se. Kifi kulu dinga maa kan iga ne a se. Kifi wane Amaa ne, kifi wane amane, kifi wane yakine no iga ne ase, kifi wane yakine no iga Kee da. Kifi wane ama ne, kifi wane amane, kifi wane amane. Ni dii yadin no kifey mayay gono da, kifi kulu dinga ma. <noise>